Ka mɨndən dəi achi hɨchim <hesitation> kɨrə fə zən ndɨ boyen hɨcha boye achi fɨtə mɨ kɨrya gyada lən di ujiujin hɨcha hənə hodən hɨcha hɨcha girya səə səə pwa'angachi nda hodongən zhirigən hɨcha kirya shiɓwan hɨcha kɨrya <hesitation> səə də'ə <hesitation> hodə kuma achi səən shi lɨmakɨn nda gən to səə rufa asiridəi, pa'a zhiri zhiri toh nə'ə ma ngga njichi achi <hesitation> bagən nda mogən sən pɨkɨn ndagəkin to hɨchi ma achi hɨkin ma dəkəri njikin hɨcha hɨchi di də'ə hɨcha pwa'a zhiri gəkin kuma ndaa ndəngəm ho dən de nda hoɗə <hesitation> bagɨn nda mogən. To ujiujin kuma achi fətəmɨ yerdə <hesitation> hɨcha pukə tɨkin a makaranta <hesitation> primary nursery primary secondary har university achi fɨtə mɨ yeddə <hesitation> hɨkina boyen nda pɨkɨn hɨcha nahan ujin maa hɨn nda hodəngəkin toh ko ujiujin kuma achi hɨkin mɨ gbə'ə makarantan toh hɨna nɨhə'ə achi sana'a hudakin hɨna hɨna nahan ndɨɗa sana'a huɗakin achi lənə gomnati kuma to humwa nəhən amma gəgikin amma fitə. <hesitation> gira gyadaləngəkin hɨkin hɨkina za ka lənəkin a lənə gatə achikuma sana'a ndɨ da sana'a hudakin <hesitation> amma dɨ gəgɨkin sana'a nə'ə <hesitation> toh wa patwa sə lənə tivi to sən nə'ə nda nzəkɨn kaa zamanuwən <hesitation> dɨ kɨtsə səə gwadihi dɨ kitsə səə səə səə nda ndɨ kɨ tsə sə ɗik chi ko kuma <hesitation> see see